Mimba ñanoirambueve, manguruyu, tamboata ani iru iru jevaereta oyemokamambuvaereta jei supereta yandeipireta que oyemoakamambu iyaki oitaigui jaema i pe oyemo vevii jaema i ojoarupi jaereta ojo oiko jokurai jaereta oiko i rupi.